<hesitation> kinywaji nikundacho, klabla santuhu na <hesitation> pombe za kienyeji, iyo mpombe, kwa fano ni pombe ya ya miguha boha, yebo boha ntaana lajaa, dagoaa naninii pome mwe mwii, ni igosoweavyo, kwanza ntakusenga miguha, nkusenga miguha maana nagosoha mimi mwenye, <hesitation> nasenda miguha ukasenda miguha ukabinda, wenda kusaga mashine huko, wenda kusaga mashine ukabinda, wagaa Masindi, ukagaa Masindi ekaa hata siku ntatu siku nne ikaiva, basi weitenga wanu wantu ambao wezi wata <hesitation> hiyo pombe ya boha, <hesitation> ndio watu wanywavyo, aya wakuda kinywaji kituhu labda mnazi, mnazi yani uda mnazi mgema kwanza mpaka <hesitation> atoe ngazi kwe vidanto akabinda vidanto akabindiiza, aya akwe uku amefunda mahanda, funga mahanda akabinda, aya kazi ati kuya ya mkombe haubadoile lazima ikae hata <hesitation> mwezi umwe, aka akaa mwezi umwe, basi afunga kuda <hesitation> ka na kopo, kunao ndifuzi afunguka akafunga ingawa, ingawa ulanzi via via, akabinda babao na kabinda hivyo, eka siku <hesitation> wiki, afu <hesitation> asogea peopeo alafyu musi saa sita Ntakuchonga gooni, ntakula vya pombe, toke uvituhu, achonga na kulemya mpombe gooni saa sita, hivyo hivyo gooni havi nanihii, kwa hiyo membu ya mnazi keza habasi wajawa waya hima chupa, wategea wantu wanywe, sasa wakahua wa santuhu labda je kunaa, kuna mbwi ntuhu labda kuna za wezwetu wadawe ng'aa, basi wawehekia, kuna mpombe kai da ntuhu nayo wawehekia, basi watu ng'ee, <hesitation> ng'ee nani gosoavyo, maana kila kitu ni cha kugosowa ili iwe kitu kamili, kwa mfano iyo <hesitation> mpombe ya miguha lazima muda siku kwe makongo ya watu, watabwia na mtu, kateme na mtu, kabinda tayari, mekubaliana Mwenda kusenga, Mwenda kusenga miguha, amaino shingi mingai kwa umwe, labda shingi hamsini, na waegamya miguha hata mia, waondoza bodaboda, waofunga wailavya wauza bodaboda ukabinda waondoza nanihii nanihii wei mpaka mashine, kagua mashine basi nasukumwa nsakuma je we huku na <noise> watatu nchochela. Kuda wadawahidi wasukuma wada, yabanwa ida ikabanwa ida yawa mazi ikawa mazi, basi yadamazi, <hesitation> yika ya kwanza ni yasaida, ikapita hasai yeza nani hii <hesitation> yanyunyizwa mazi, sasa yachanganywa hamu yagewa pombe ya mnazi, yagewa ikagewa <hesitation> basi yagoshikwa waihaka wanywa hamna tabu <hesitation> kone nehivyo vya vinywaji iguswavyo, <hesitation> na vyo nikundavyo santuhu, mie ukantanga namba <hesitation> viwa nkali aha mie kinywaji yane kuna eneji, kunaa koka, kunaa ziwaeta ngwagi eneji, basi waonda idaya idaya nanihii dampehwa, ilimmane ukalala tanga lazima lazima nanihii upate kintu cha mpeho, ili nanihii kwa ajili ya zua lazima upate kintu cha mpeho, cha mpeho sana, ukapata na keki yako na <hesitation> na nani eneji yako, au <hesitation> koka yako, <hesitation> basi aita kitana, ni we <hesitation> nikundazo hizo, kini na maziha mpeho pia Vyose vintu vitahamu hivyo, maziha mpeho, aukauzetele badae <hesitation> upate mbuya, <hesitation> maziha moto, <hesitation> upate vyapati vyako navyo waika hamna tabu, <hesitation> na hivyo vintu lazima view tayari